A Pôrtigaly zen̈y, misy ete ndraiky hivera rô an̈y. Fa i vanim-potoan̈a aroe io, tsy mitovy, hafa zen̈y koa fa amy sisiny zen̈y an̈ao. Hafa eten̈ao, hafa lera hivera. Koa amy faritry an̈atiny ao ndraiky avaratra, hafa koa zen̈y iain̈ana rô <hesitation> rô vanim-potoana rô aroe iô ze. Ze zen̈y masamihafa izy fa, karàha ze.